Nyowe ekikooko ekikunshira kubi n'empoma, empoma n'enshira kubi ahabw'amiisho gaayo hamwe na n'okuhindura erangi, ekanshwira kubi, kapa na kapa n'enshira kubi ahabw'amiisho gaayo nigatiinisa n'okutiinisa <laughs> anti niga nigaaka, <hesitation> ekindi ekiku eki- ekinku ekinkwaga n'empunu ke kubanza kugamba eryiraka ryayo erikurugayo mbwenu nirintama.